Hitaande fu leidi am e woodi nyalaande weltaare chritsmass, weltare nyalaande nduuɓu kesu, weltaare nyalaande danyeego nulaɗo Muhd s.a.w.